مؤخرا مشيت للقصبة في الجزائر الـ العاصمة. كان دايما في خاطري نمشيلها لهاذ الموقع التاريخي و مشيت. و <hesitation> و ورحت على رجليا و استكشفت المدينة الـ القديمة هاذي و شفت الـ المعمار كيفاش ديار مبنيين، كيفاش ناس لي عايشين تما.